Nyo sisio mi rou a voo, voo ai a isen <hesitation> a ka na rof. Nainy te rukouts ro nyo na voo, voo nating nat non. Voo nat non sei tsunia e sei te nating taga ot iny non ya e rait <noise> sisio tana voo nainy tagun rora ra te nasnas, an ra te komainy ainy, voo kan tangis non, komainy ainy kan non rait nainy te <hesitation> ainy non a voo, ra faainy ror a voo, voo ainy non, ana yei te mongon. Mongon non tana sa, ai nat non, ai te ainy en. Ana voo kan nat sei tsunia e, nai ai tagei non a mes tsunia <hesitation> nasnas non a kainy ainy, ai tangis non. Tangis non, onot non a mes tsunia nainy faainy non ya, ana voo te nating nat. Ainy non ai te mongon. Rait, voo kan ai a isen na ka na rof. Voo, ainy nom fatabin kainy rom a painy fats. Ainy taga ot iny rom a voo, ainy rukouts rom a voo ana voo te voo te katsina nainy vainy komainy kat ror a kainy ainy. Kainy ainy tan <hesitation> culture, ri na mirror ri te foiny a voo. Foiny ror a voo, ana voo, nat f rom nei, painy fats tana voo nating katsina non. Nainy ainy fifoiny rom a voo, ainy nom rom a painy fats. Ana painy fats ti ya te fakouts fatabin ma nyi komana numa tan tou kaka tsumanyi. Tagei fi ro nyo ya voo ai na isen na ka na rof. Nating farouk on a money. Ana voo kan ai na sen na ka fakouts fatabin ra roar, tan fobuiny kain ainy te komainy kat ro ra, ra gima sab <hesitation> sab oiny ta fasiki tan nom na voo. Tana sa, ainy patsukan rukouts ror a voo tsumanyi, nyo kan rukouts rou a voo tsoiny nya. An nainy <hesitation> kainy ainy ruak non ra fatabin tsun ror a voo, voo nyo tagei fi rou ya to voo ai na isen na ka faruak non a rof, tana numa, farei painy fats fakouts ra ro ra. Ana voo kan, nainy ra toga otiny ror a voo, ana voo to ya nan sei nom non ya e ra resik fatbin ror a voo. Ra tangis ror a voo, tana sa nyi te tsu ngainy ya voo na nat. Nating va romangi, nating va ro nyo. Naing <hesitation> rukouts ror a voo. <noise>